Sabuni mm- matumizi yayo nifulia fulia nguo nkshafu kwa mefia sabuni kamedua ipufo kwa estura nguo ikamela basi ningule matumizi ya wekwete ngisi matumia isampia fyombo basi